So mi waawi ɗonnoogol ko mi waɗi laawol makko ko kala buɗɗe rewɓe nder no waɗi njogorde ko art gallery, miɗo ɗonnoo art gallery. Art gallery waɗi ngal sabu ko heɓi ndaartina moƴƴere ngal njogortu ɓe daɗi. Ko art ko gise heɓugol e jammaaji ngal waɗa ko feere, sabu o waawi heɓugol ngal ɓuri heɓugol